Ah, magnano akoa e loko koa aloha: misy e mazabo, misy gne menso, misy gne manga, misy gne mena, misy e mity, misy e voloparasy, misy <hesitation> ino sha bako; zay sha ampy zay ngambany.